Nik'ux re' ak'ach la ak'ach ke'h qa'sa wula rukoor wula mood nrub'anara wula reh nkichaq'aam wula re' nkip'ajam wula re'ee kiye'eem ruu' pix ruu' xunakat re'ee wula ja'ar nki'nam pan caldo wula ki'nam guisado re'ee ruu' riq'omil taqee' la naa nak'uxum la ak'ach la qa'sa lo último xnik'ux re'ee ak'ach ruu barbacoa